د کیفیت له قرباني کولو پرته ارزانه خواړه جوړولو څو لارې شته. لومړی، کورني خوراکونه جوړ کړئ چې تازه او ساده مواد ولري. دویم، د فصل مېوې او سبزيجات وکاروئ، ځکه هغوی ارزانه او تازه وي. درییم، د لوبیا، چڼې، او نورو دالونو کارول زیات کړئ چې ارزانه او غذایي وي. څلورم، خوراک په اندازه جوړه کړئ تر څو بې ځایه ضیاع ونشي. او پنځم، د خوراکونو پاتې مواد له بېرته کارولو سره نوي خواړه جوړ کړئ.